لا أكيد مش كل السلالات <hesitation> الكلب ودية، بنفس الطريقة في سلالة تكون هادئة ودودة، <hesitation> مثل: لابرادور، وفي سلالات <hesitation> تكون أكثر حذرا، وحتى شوية عدوانية وشرسة، مثل: كلاب الحراسة وكلاب الكبيرة، يستخدموها في الشرطة والبحث عن جرائم تحقيق- تحقيق والبحث عن الجرائم.